Ny loko volomboasary indray an, dia amiko an manambara <hesitation> masoandro hilentika. Izany hoe <hesitation> manambara zavatra efa hifarana izany ny loko volomboasary amiko. Dia ny zavatra eritreretiko voalohany mazava ho azy an, efa voalazako teo an, dia ny masoandro milentika.